لو مضطر ازرع الطعام اللى انا باكله, اه ممكن اعرف ان انا اعمل كدا بس محتاج ان انا اقرا الاول عن ال- اه الزراعة كويس ,عشان اكلع ال- الاكل بجودة كويسة ,ومفيدة, الحاجات اللى انا هخترها ان اننا ازرعها هختار الطماطم والخيار لانهم من اهم الخضروات اللى انا بحتاجها ,وفى الفاكهة الموز والتفاح والفراولة دول اكتر تلات فاكهة اخترهم, اعرف ازاى ان انا ازرعهم